Aon, fomba fampiasan’ny rô sabako lela-nany zen̈y ah, tsy de haiko tsara e. Fa mety baka amin’ny izin̈y baka izy afaka maharen̈y tsiron’ny raha hoaniny. Zen̈y donko fahazaokô izy ndraiky afaka mihina malaky koa zen̈y fahazarany afaka mihinanany malaky.